Miga da ɓeta tu <hesitation> yeyelo ɓmya gi zangoli do do ga yedo ma ɓela da miga ɓwa eba esa dodo doyi tu eɗye nga da ɓeta yna, e gbari ɓe, mi ga da ɓda lu e yeye ɓelo bniya gye yi yedo ‘ɓe, muhni zaza ye dye a yewo, ndye yiga ye don yiga bma snu m, nɗye yi ye don, yiga kpa ynadyi ɗyi de don ndye yi ye don, yi ga ke yna gi don, nɗye yi ye don, yi ga fi do jnin, ewori ɓe ko mi ɗye mi ye gi a yemi, muhni yi yi ɓetae, nɗye gbari da yna wogna nɗye ɓen nɗye hega ye ɗye a snu he yna snu zado du, wori hna yi tswashe ɓeta nɗye wa da fululu ynan, muhni, a seta gbari knunu ke la setu gbari bye shna nɗye gbari yeɓe, kewo ye za yna. Shna nɗye eza he ye gye a ye he ka yna he-bmya he ye zado belo gbari ko nyi wogna dye, shna dye a ye za ɓe ga wo yna ɗye a ɓwa za bona ga wo lon, muhni ɓeta hna efu dna n ewori be, bmya gya ayedo ɓe nɗye hega yi de zayi nini esugoi. Bmya woga chni eyna ẻ he ba gi he giwo wyeguyi gbmari hega ga yi yna dyi nu bmya gi he gi zado ndye wo yigem yna hega yi ede yi, zado zna woyi edem bmya he giwo ede, gba gba aza ɗye yi anyi gbari yna nɗye nyi gba de ge ɓwari yi’o ɓa aza mango a ɓa ya ɓayi yna ɗyi yi ɓa dyim, bmya-heɗye nɗye he yi ge yna gye he gi wo wori hna wu ɓe yechna ẻ gbari tan da sni’o, eza muhni nɗye wo nyi go a tsu k eke minsa zna, dodo snu wo yi eɓyi shi ɓwa kynari minsa muhni wa kpe ebyi kynari shi, wo ba kpe ebyi kynari ɓwa wnan wa yi eɓo ɗyi ɗyi ku woga chni bma snu sari hnan, ɓmya gi a ɓwa za nɗye ga ye. Pawo, wo snu wo ɓe ɗye bmya gi a snug e yye ɓyi yna wo wye wye e re nyize yna. Nɗye yiga da ɓeta tu ẻ do mwa gi be wo se tu ɓe ye ɓe bmya gye aza ɓa dye ɓa yi e bye yna, za wo gbi gi a giwo mwamwa gbagba azan dye wa, ɓa kna nyize yi bye yna bmya gye yi gi ɓa mwa mwa, shna nɗye ya azamango ya knunu yna. Gbari chni za jni fi wo bwa. Wu ɗye, ha heɗye tugo gba wu gbari fi za jni wo go esna ma g eke ewu dye ɓe ye dna emi’o, wori snu gbari fi za jni, aza do a ɓwa shi ge e kuya, azado nɗye chni ɓe ɓa bwa ɗyen yna ɓaga ezo wu ɗye-ɓa ye ɓa ɓwa tso, aza do ny nɗye eshni ye m, dodo ba wyi sa be ẻ ye m aga bwa wo snu tswnawyi. E gbari kni’o yi a kpe do ye de do ɓe ye ɓe yin. E yna ke gi ɓwa ko fi ẻ kpada a ɓa ‘yna de doyi kpoeda nɗye aga fyo- a yedo ɓe yna ko enu-, a ɓa de doe, ko e mi kynari a-ɓa de doe, ɓena yna ɓwa e gnu bwa shna nɗye nyi gna gnubwa fi egbe yna nyim. Ewori ɓe, nga da ɓeta mi ɗyi bye mi gna ɗye ya ɓe ye shi ɓw de doei, ɓeye nɗye wo hna wo tswashe knunu ɓen ɓena yi tswashe woyi za ɓe ye zan, nɗye wo ga ɓe yi za ɓe ye zan, nɗye wo ga ɓe yi za ɓe zan nɗye wo ga ɓe yi za ɓe ye za za num aza ɓa yi-aza kasa yna wyango ɓega kpe ɗye yango ke ba du mwo, nɗye woga ɓe za woga ɓeyi za ɓe ye zanu m, aza ɓa yi aza kasa yna shego ɓega ɓere, wo da ɓa fam. Shna nɗye tswashe ye za ɓ, wa ye kube zaza, yna, ɓwa yi e ɓe gbma gbma du ndye yi ɗye ya a zango nɗye wa kayi sno snu fi e nyi ze ɓe yna, gye yi ye do ɓe n. yi lo ye do be yi kni kni ni, ko zadege. Hega eza ye ɓe, wo kni he kpmi ge la fa do ɓe ye ɓem, ɓe na, ɓeye wo snu eɗye a zhi wyogu se zhi de do yi. Ɓeye wo snu eɗye a yi de doe ke a matsna de doe ɓeye wo snu edye gbe do gnu zhi e ba, ɓeye wo snu edye a snu ɓe tugo ɓedo ɓaye wo snu eɗye a jni ɓe aga chni. ɓe a ɓe hna snu, ɓe na nɗye aga yedo ɓem ayi gayari tso nɗye aga ye do be hega ɗye ɗye ɓeɓe hna akpa wo snu egbe gbmari ɓe ye zâ zâ zâ a yedo ɓe nɗye nga da tu eɓe ye yna hni.